Nnog nyime na ofu, me nong nyen, nki fag ngun kparang ka ofu abhi afo, nfak ngum kparang na ofu abhi, nnot eyim mbi ndi, nkare abhon a me, me ndo ndi, ebhu eri nyi njak ebhin o eture bhiji, afo na ofu ebhiri mbi e mbi <hesitation> o kpie ejum chang. Kam ebhu ori ofu mbi okpi ejum osi o, nog nyime na ofu nyim eyim e me kparang nkare abhon ame fine, nkare abhon a me o. Eri nji ajak ebharo okpi ejum, ajak. Ofu abhi, ebhu ofu mbi okpi ejum chang nog nture eyim eme feeb, eri nji ejak ebhin, ejak ebhin, eji yim etum ejire fe eb ekura, enog ekura, me nong nyen nto abhonche mene chong wun ayip. Ebhu ayip chang ka nju, chong wun ayip o ji tuk wun ayip obha na mma mma eki khim eyim mbi e ki di, ajak aji tug ayip a bhak na mma. Mme, nki khim eyim edim, nkhim eyim edim ambi feeb, nkak abho adi kparang, eri afo, eri nji ekubha ekubhe o, echibhe ekubha ekubhe, eri nji nkpia abho nong a tubha e gan o, nkpi abho nong a tubha egan. Ekume a fo ta ta a. Nji tat enog esi nong nkanika enigani or nkanika eroneni, me se abhon a me, wun chong oji nunghe wun onunghe ka jen a na ofu tig ojak wun nwet, oki o waghe wun onyime na ofu o tur-un eyim ebhine mbi o ki jiun nwet. Me nki kume afo, ebhu nfon nji nyima, nyim nji ta ta ta ta esi nkanika eroneni. Nkanika eroneni a nog a shi ebhu eyo eka khin n ndi afo, nkune a fo ta eyi oching nkanika bofo. Enog eshi nkanika bofo me fine nnyen nji ye, nkare agore, n nunghe na abhon ame.